Fisalasalan̈a zen̈y amin̈ahy, karàha mariky ny tsy famatôran̈a, tsy fanan̈ana hevitry raiky direkity zen̈y amy raha karaha ziô na karaha ziô, karàha ty karàha ty, tsy famatôran̈a zen̈y fisalasalan̈a amy nakà.